Aaa ebyanyegesya binjunire nti ati aaa nkusobola okubanga nina ekya kola kubanga nobanga tosomere to ndowo kyokola, ekindi nti ebyanyegesya bini bindwiire okufuna emirimu nimbanga nsobola okubawo nokwindula efamire zaiswe omu bintu ebyanjawulo.

Omuntu ayinza okendeeza obulumi nga ali munsonga tugeze nga akufuna okumakerenda amakerenda gani nga agafunire okwakala omumusawu omukugu eyatendekeibwe, nekintu ekindi omuntu akusobola okubanga akendeza okubulumi nga ali omunsonga nga anywire okumaizi agakwokya.

Bikyukire nti olwaleero omwana omwala e Gavumenti emulolere k'ensonga era ni bakubba nga bakuleeta omukisa gukusokera ku mwana mwala n'akubba nga yeyongeiro oku matendekero agaiguru akwongerwaku obubonero omwana wa bwojo takwongerwaku so ne mbona nga ekyuka kyuka eriwo oku byanyegesya bya mwana wa bwala

Omukitundu kyange abaana basinga kuzenya mupiira ogwa ogwa magulu nijjo mizenyo gye basinga okuzenya

Haa omukazi wanda atandikira atandikira ku myezi isatu okwaba omwilwaro okutandika okwaba okunywa edagala natandkira oku myezi esatu nebamukebera buli kyimwei mpaka kwika kubyala

Ebyanyegesya bigezereku okubba nga bikwegesya abantu obuzibu obuli omukwekuuba kini ni nikiyambaku abantu okubba nga bakwekumira amwei kibe nga kikubayamba okutumbula ebitundu byawabwe.

Aa obba okusobola okukakanya obulumi obwo osobola kufunayo ku makerenda mira. nekintu ekindi aaa okwewumulya nobba nga tokakaalukana na mirimu nobba nga tokakaalukana kwirege o kwirege nobba mu kifo kimwe era okendeezaaku oku bulumi obwo.

Amasomero agali oku kyalo kyange gayambaku abantu abamwe abatakwesobola nga bakubakenderezaaku oku sente oba kyete sikuulu fiizi amwe n'okubba nga bakuwa bakubaza obuyambi obwa kusomera obwereere amwe n'ekindi okukola emirimu oku masomer'eyo ezaku egwakubbaire k'omusaala nibazicuusamu ne bibba ebisale byamasomero.

Aaa ebisiisa byenda okujanjaba omu baana buli luvanyuma lwa myezi mwenda kyendya okubba nga okubimujanjaba nimwo nsobola okukoba ntyo.

Ndoowo kivuga kyemmaite okukolesya wabula binyumurambe byona byona.

Ekintu kyensookeraku okukola nga naakaimuka oku maamambya nikwo kuli okunaaba omu maiso amwe n'okusenya amaino ebintu ebyo ebibiri bikulu muno nga naakaimuka oku maamambya nti nga naakaimuka nti naaba amaiso amwe n'okusenya amaino oluvanyuma nemba nga nkulaca abantu ab'eka olwo nineyongerayo omu maiso n'emirimu egindi.

Oku kyalo kyaiswe wemba kituufu tulina amasanyalaze era nga amasanyalaze gani gatambulibwe e government yakati okuba nga gakwika oku kyalo kyaiswe era abantu abakusinga obwingi wenkubazira ati buni oku kyalo kyaiswe amasanyalaze galiku era abakusinga obwingi bakwaka era bagakolesya

Ekka yange eyina kurara ku kitanda ekiriku akatimba akagemeibwe nomubazi oguita ensiri, ekka yange eyina kulongosa bisiko ebitwetoloire oku lubuuga, ekka yange eyina kukomakomawo biccupa oba bintu byona byona ebyatika atikire ebiyinza okubika amaizi.

Ekyalo kyange a kikoro kikoore emirimu enjanjawulo nadala okutumbula amwe n'okuyambaku abeegi omu byanyegesya, ekikusookera kacaalumwe abantu bekooremu omulimu okubba nga bakwomboka ekyomboko Kya beegi nadala baa abali omu kibiina ekikusooka mpaka mu kibiina Kya kasatu nga abazadde bakkubba ebbulooka amwe n'okusonda e sente oggula o semiiti okwomboka ekyomboko.

Aa ekikusookera ka kimwe aa abeegi okubawa ebyetaago ebikwetagisibwa ku somero ebikozesebwa. Ekyakabiri abeegi bani okubaikalusyanga nobaza nabo nivabakobera omugaso oguli omu kusoma n'okubaza nabasomesa ekindi okuwa abaana ekyakulya okusomero oba okubabbweera kibakwaba nakyo okwi someri nibabba nga bakusobola okufuna ekya kulya oba ekya kunywa.

Abantu abamwe bakwatibwa enzu enjunzai kubanga bacaafu. Kubanga tukimaite muno nti enjunzai ziruga mu bucaafu era engeri yonkai eyakubba nga abantu bakwewalamu enjunzai oba obutakwatubwa njunzai, nikwo kutumbula obuyonjo, okunaaba, okuzwala enkaito, amwe n'okwewala okubba abacaafu omweka zaiswe.

Empiiya zange tinzibiika mu banka bbe nzibiikira mu bisolo ningulamu onte oba ningulamu omberege.

Aaa engeri ebyanyegesya nibinyambireemu enkulakulana omukitundu kyange nadala abantu bafunire amagezi aaa abantu mbafuna amagezi okubanga babasomeserye emisomo nkeejo bateka omunkola ate mbiba nga bikubayamba okunkulakulana.

Enkola eya byanyegesya omukitundu kyange esobweire okubba nga ekwindula olugendo olw'eka yange olwa byanyegesya nti abaana bange baingi ati buni bali mu somero bakusoma ekintu ekisai era nga ati nina abafunire emirimu era nga bakwingirya e sente era nga bakujunaku eka yange olwakubba nti bafunire ebyanyegesya egisai era ati buni bakujuna eka yange.

Buyambireku akageri nti enaku zini abantu bendya komya oyo eyasomereku niye yasobola okubba nga akwemera edi ombantu asobole okubaikyaku ebyo ebyabajuna omukitundu kyabwe.

Eka yange esoboire okujunibwa omu bya... omunkola za byanyegesya oku kitundu kyange nga amasomero gajunire abaana bange okubba nga bakwega era abo abakaire omu masomero basoboire okubba nga bakufuna emirimu era emirimu egyo ati buni gikuwa abaana bange e sente, e sente zini nizikujuna nadala okubba nga tukufuna ebyetaago ebyeka.

Haaa abasaiza bayina kwaba nibabona omusawu omutendeke nadala owa owa byabyomi kuba abasaiza bani omusawo oyo ayina kuba nga mutendeke nga akumanya oku byabutonde bwa basaiza

Ebyanyegesya bituyambire nti olwaleero omuntu bamwegeserye okumanya nti omukyala alina eddembe okusoma omwana wa bwala alina eddembe okusoma era omwenkanonkano guliwo omubintu byoona nti buli mulimu gukolebwa omwana wa bwala no mwana wa bwojo ebyanyegesya nikyo bisingire okutuyambaku olwaleero.

Omusaiza akairika mangu kituufu okubanga omusaiza naba nga akyali musigazi akola emirimu gyi gyingi okusobola okufuna esente okulabiira ekka yamwei ate nekindi emirimu gyini gyiba gyikwendesya amaani gaingi so nti amaani ago omusaiza gakolesya nga akyali musigazi amaani ago nigo gamuligiraku oba oli awo naba nga akureku omu myaka omusaiza akairika mangu

Omu biseera bya dembe nyumirwa okuba ok whatsup oku tiktok nokuzenyaku n'abaana bange

Aahh emeere joyinza okulya nekukuma emeere ya muceere, emeere ya biyata, emeere ya mwoogo namatoke ee nebindi byoba osoboire.

Tugobeera muno enteekateeka za gavumenti eziba zikoleibwe oba okulambika kwa gavumenti kwonakwoona kweba erambikiremu omukitundu kyaiswe isweena nikwo tusigikira netwabiraku so tulindiirya e Gavumenti nka neba nga erambikire isweena nimwo tukomya tutyo

Bukyanga mbyalibwa mbeire nkyali kufunaku mukisa wade gumwei guti okusobola okuwulukaku ensi eni eya Uganda nekitegeeza ki nti emyaka gyona gyona gyendina njimaliire omunsi eni eya Uganda era ndowo ensi kazibe zini ezirireine e Uganda gyenaali mpikiremu

Niwabba nga waliwo enkola yoona yoona eya bulungi bwa nsi ekwatagana n'ebyanyegeesya eka yange ekikola.

Emirimu gyingi egyikolebwe ab'abyere edi abaigi nadala omu byanyegesya ekimwei okwekyo nga ab'abyere bekoremu omulimu ogwa komboka ekyomboka ekya somero nga kyini bakyomboka bati bakyomboka nga bakuwayo esente okugula oseminti abamwei nga babire omu maiso ne bakuba e bulooka ezikukolesebwa omu komboka ekyomboko ekyo nadala abaigi basobole okuba nga bayina we bakusoma

Haa bubajunire nti ebyange byenkola byona byona binyakasai so bona baa bibajunire okuba nti nati bali mu masomero kuba nti baana ba mpisa kubanga buli yona yona webali tibakubeganya

Okwekeberesya tikulina ibanga lituffu wabula n'obbanga oikiirye enaku amakumi asaatu waakwabireku ewa musawo n'asooka n'akeberaku abone oba oyemereire kusai omumbera yabuli nkya.

Ebyanyegesya bisikirize ekka yange kubanga aba aahh ekka yange efunire okumanyisibwa okwakala omubukulembeze obukusokerwaku.

Nduma ebirime ebyanjawulo, nduma omwogo, nduma ebiyata, nduma ebicooli oba ebiduuma, aaaahhhng nduma obwita, nduma amacande nebintu ebyanjawulo.

Yeee amasanyalaze tulinago oku kyalo kyaisye yadde nga eka ezindi zikyali kufuna

Kituufu omusaiza akairika mangu okusingaku omukazi

Omusaiza nabanga akuura obukerwa buli kaseera kisai omusaiza oni okubanga akumulamu nekindi omusaiza oni asaniire okubanga akwesukaku okumaizi oba kyete okunaaba ate nekindi kyayina okola okubanga akwebulya oku basawu abakugu basobole okuba nga bakumu bakumumanyisya kiki kyayina okuba nga akola okubanga akuluga omumbeera ejo.

Aa naddala nga oinza okwewala okufuna obuzibu nka omukyala nga alinda aa alina okwewala oku okwimula ebintu ebizito alina okwewala okubba omuntalootalo okulwana.

Engire egyisai omuno eyakukumamu okasasiro omu kitundu kyange niyo eya kukumbanya okasasiro oyo omu kitundu kimwei era nitwaba nga tumare omukumbanya omu kitundu kimwei okasasiro oyo tuyina okumwindulamu ebintu ebindi abe ku aleme kuba nga wabulabe omu kitundu kyaiswe era aleme kuba nga akusasana okwaba omu bitundu ebindi

Emmere omukali akonca gyalina okulya nimwo muli ebinage ebijanjalo ebyenyanja amwei n'emmere egyindi egonda nga tekuguma muno

Engoye zensinga okuzwala, ngoye zinyamulai ate nga zigazi nga zimpa emirembe.

Eranji eziri okubendera yaiyanga ziri isaatu, ekusoka jiragazu, eyakabiri yakyenvu, eyakasaatu yakasayi.

Iye kituufu muno nyumirwa okwitirana abantu abapya amwei n'emikago kubanga gyini gyinsobolesya okuba nga nkufuna ebiyaka okuluga edi gyebali tugeze amawuro gyentabire nemba nga nkusobola ogeteja era abo abantu bani abapya amwei n'emikago oba oli awo bayinza okumpa obuyambi okuluga gyebali oba okumpa amagezi ninsobola okuba nga nkweyongeraku nokumanya amwei n'enkulakulana